I cavai a sun agili, a sun bei grand, a sun, a l'an ën purtament ëmpurtant, a sun ütilizà però specialment për fe le gare, fe le curse o për purté a spa chi a völ andé a caval, i azu ënvecce al a 'na strütüra tantu pi cita, pi tarchià e a ven-u duvrà specialment për ël travai